<hesitation> Raha ohatra hoe resaka mihinan-kanina ndraika zany a de eo ho eo amin'ny trente minutes akeo zany a- telopolo minitra <hesitation> laniko <hesitation> ohatra hoe misa- homan-kanina raika fa zany hoe araika adiny sasany akeo zany laniko agnatin'ny indraika andro de zaigny raika adiny sasany zay zany a miherigna impito, zaigny no ampisai- <hesitation> zaigny no <hesitation> ora laniko am'fandehana fitsaka- <hesitation> fihinanan-kanina foagna agnatin'ny raika herignandro.